<hesitation> Raha iaho zash gn'agnano hande tomboky lavidavitry da gne raha hindesiko agnatine kitapoko ao da minday ragno zash ah igny zash mba hondragnomiko refa te hindragno aho, da minday lamba koa mba hamafa dignitry da minday sakafo avao koa raha ohatry hoe mosare zany itegna.